Drum ge, ngom kare waje drom, drom ge kalo so madihuru ene gampang bato, ngom cako ene pake gia, cako pake mafu, cako pake hate, tolo ene. gatege